Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmaganman. <hesitation> Agar bo'ladigan bo'lsa, <hesitation> insoniyat <hesitation> suzuvchi shaharlarda yoki kemalarda <hesitation> jon saqlashi mumkin. <hesitation> Energiya manbalari sifatida quyosh va shamol energiyasidan foydalanishi mumkin. Oziq ovqat <hesitation> baliq va <hesitation> suv <hesitation> mahsulotlaridan foydalanishi mumkin.